Ta ti kəiminu mi təm lag'ai man da yanangnga ama kigu pangngom ti yit min pinawu, ti yitmin pi nyak'al man mab byeb bapyi man kab kigu ma pikawu kang maa baak gye, gang ma pyəi gye, gang ma yukmi myes pang pa tin myes lag'ai, kab pang amsi dəani pangngoon shemin ko mi kyebta, gi mab bilon lag'ai, gi mab kai lag'ai, amma mi təm lag'ai man pangngoom shemin komi kyebta, gi mab bilom lag'ai, gi mab kai lagai, amma mi təm lag'ai man pangngoom pangu ti kəiminu kyam. Bapyi yistana amma nong ngoom, pangu kəiminu, mi təmanza sɨnna yii har yarige, kullum pyok'as sa ghe gawu, gang gya zhall mi bapyi. gang gya zhall mi bapyi. Kab iri kigu gi kuk kaamoon a kiriyawa gi shi ni bapyi ko gi zaak'əi, gi shi ni bapyi ko kab kigu ti takginu ginim mi amsi kpab kigu nongngoom sɨ shemin kuma mi yaar hena bin yaarhana billom, kuma mi kwa nyak'al pyokgu sɨ sheminu, mukmin muk'a a kin kigu ma shegawu nongngoom hi shemin pang yadda gu pang ngoom ti shemin gang gya baak gyewu pain mi nongngoom he shemin kang gya baak gye, kang gya kwa myes ko tin kyang'ungnga ko ti laak man gyeki Dang gya kwa myes ko pəi kaak kwalat, kang gya kwa myes ko tin yuaiyangna gi kɨmastana gya gɨimastawu, gi kɨmas bapyi kigu nongngom hi shenina kenan. nongngoom kuma hi shemin gimyes konooh tin man kigu bapyi taktawu gye ta saanga saama, gye ti lak saamga, amma man panggu ta saamgawu, man panggu ti lak saamgawu, kab kyolta saamangnga domin ni kigu bapyi ti piwu amma panggu ta zhega ko kang ga wato kwalatru to kang ga wat kwalat kiga nongngoom hi kyolminu kenan. Maanət kama ti lak saam kuyam, kuma ga yaat painu, kwanang apyi dang kab kiga ta zhe ko pi kazawu pi. Kuma tɨman yanang baas kinkai yanang baas ta gwa gyekiwu ta saam kwa mi takta, kinkai pain kuma kab kigu ga zhe ko wanawe ta she ko əi, amma maanət tɨ lak saam pang pyok <noise> kpab. Kuma yii ti maanət ki gu ta saamkawu ta saam kogi she nyak'al kuma tɨma to she ko kang ga ɓaak gye ga gwa myes a kwallaak'u, nimta mi amsi kpab. Ga gwa kab myesgu tɨ wat nimta mi amsi kpab. Ko nongnong tang pəi, abi ni myes maye maanoom tɨ she ko tɨ lak mani kigu ta shinung nga ko ni nongnong tang gi tieyungngoom, manoom ta yok'ung ti natra da, ta she ko bapyi a takta, maanoom mab danghat lag'ai. Kuma ga bin pi danghatru gin lak təmong dyaal man da. A kin wakyai kuma pang kəigət pang dangnang, ta she ko kab kigu ma ngamin a kwallomu, abi ni gin kwalomu, mi kum, mi kwa bəiya, kab kigu ma ngamiinu, kuma kangma yok pishe pang sɨn ilanglangnga, pisho hilak man gyeki, pishe hinni dəb nyas, mi yok pishe zhongng ya mi nongnga man pishe dyaal. Pang pyiyat kuma ha himan yanang baah hi lak saamang ko hi kummin shepyok pyi nangngas. Maa bin shepyok pyi nangngasu a shiha mal, daas nyaat mi ga kuk gyak, ha təm hi watra kin kwal hi zak bwala kaamas, hi soona, ba koni gyeki lag'ai, si lak saamang komi kuk ko mi yokyii nangngas ko kuma min pyəi nangngas ki gu kenang, wakyaiya ma tak'um pyok pyinawu pang ti waagoom pang dangnang gwa ti yismin komi a wanawa watau rev sani k. Danladi, kigu am am kum təomok'atru Hinbi ta, ga bi gyeki dəbu ta gbalga dyaak, ta yok yiiyaak pyi kigu dəi lag'aiyu. Ko lokaci gu ma mi daa maanəi lag'aiyu, ga bi kəi gye kyaak'u, ga gumta pyi anangngu gapi kokari ywaiyong gi fuuk'a, ta ngawu ti lak muiga, ta ngawu ta tukga pang tilak saamga ta ma kwa pang ta yok yiiyoom yok'a, amma nyingnya akin kiga ta pigaminu, ti kyolminu, nya daah mukmin akin təmong gwa mi təmai kab kigu ma gwa, ma zhi ni zarafi gooma gwa, ma kwatra ayegat ko mi tahada don ta yokyii yoom yok'a a pyi kab kigu ma pigawu, ta ngawu ta yok yiiyoom nan, ta ngawu ta you yiiyoom, ma ngau ta yok yiiyoom, tilak nimbəi ko mi she gyekinaida pang waa goom luka. Waagoom luka magaji mamagoom kab gye hakuri am ɓam yəgat, ga bida pungnunga don kaamaat, ga bi da pahada don kaamak ama kab kigu ti mab ta mukgawu ta mukga, ga zhida koti pi lag'ai ma kab gi pi don kaamaak ama har yə bapyi waagoom pong dangnang kigu laak ama shenongda akwi tənongngətru, domin waagoom pong dangnang ti nyaatmin pyi byeeb, ga piwu ta ma kwa pang ta yok nde yuyoom, ama nyingnya akin kiga ta piganu Mi kwa kipang hapyi mukmin a kin təmongngom tɨman yaruk'mal susai daah yaat mɨ mɨnma maa ɓam ko ɓung ya mɨn ma mi təma man yurukmal pang yaddagu pang dangnangngoom ta pi gawu. Ti man yurukmal ko gi pyəita ti lak ɓang'ng. Ko gi a gi shida kowan gi shida ko wan, waagoom pang dangnang ta, ta shiga ko gin bapyi lag'ai, bapyi pida lag'ai pain, balantana ga, agi pinada pain ɗaas yaat mi kab kin kigu maa pinungngu ko ni malloom lyi, ma yangngas ko to ti waagoomu ta tək pi tang namawa? Daas yaat mima ɓam ɓang'ngat, ko ɓung bapyi mukminu, ko bung mi ɓam kiguna waagom ta pigawu, waagoom pang dangnang kenang. Watou luka. kab kigu ta kyolminu ta piga minu, daas yaat mi mɨ tua mi daiya pyina ti bi nyingnya a madadi pang tunda pangngoom pi riga ti məssəi, ti yistaye wu daas yaat miti təm, tibi ti pangngoom kab kigu ta zhewu maa yok azamat ya muk'mina, pang yadda gu mukta ti ta danggawu min maa ma saam ko mwe mina